Eo amin'ny adiny dimy isak'erinadro eo no atokako ivezivezena. De alatsinainy hatramin'ny zoma aho mandany eo amin'ny adiny iray, mamonjy ny toeram-pianarana sy ny fodiana avy any. Ary rehefa faran'ny erinandro kosa aho de tsy mivôka fa mijanona ao an-trano.